að ræða áfram hátt verð á innanlandsflugi en við greindum frá því í gær að innanlandsflug er í mörgum tilfellum farið að kosta jafnmikið ef ekki meira en millilandaflug ræddar hafa verið leiðir til að lækka flugkostnað fyrir landsbyggðarfólk sem þarf að komast í höfuðborgina og þar á meðal er skoska leiðin til skoðunar til að ræða þetta eru komin til mín Ívar Ingimarsson íbúi á Egilsstöðum og Jóna Árný Þórðardóttir framkvæmdastjóri Austurbrúar sem er atvinnuþróunarfélag Austurlands velkomin bæði tvö takk fyrsta

þið komuð bæði að austan í dag hvað

þið fyrir flugfargjöldin ykkar ég borgaði fimmtíu og eitt þúsund níu hundruð þrjátíu og fimm krónur og þar sem minn vinnuveitandi er að senda mig í ákveðið erindi í bæinn

mesta lagi tíu prósent afslátt af því sem já þetta er tæplega hundrað þúsund kall og þið gætuð mögulega fengið fjóra utanlandsferðir á góðum nettilboðum til útlanda eru aðstæðurnar þetta er áhugavert hefur þú einhverja tilfinningu fyrir því hversu oft þú þarft að koma í höfuðborgina til að sækja þjónustu á ári og hvað það kostar þína fjölskyldu ég hef ekki tekið það nákvæmlega saman hvað kostar mína fjölskyldu en ég veit að ég þyrfti að koma hérna miklu oftar og myndi vilja koma

miklu oftar heldur en ég geri einungis vegna flugkostnaðar þá er það miklu minna það er eitt að þurfa

eitt að vilja til dæmis að koma og sjá landsleik hjá Íslandi sem væri gaman en þú getur sleppt því já maður getur sleppt því upplifa þessa sameiginlegu hluti okkar

en ef þú spyrð svona beint dæmi

sonur minn í körfubolta á Egilsstöðum

og það er ekkert körfuboltalið á Austurlandi þannig flestar ferðirnar eru suður og ég borgaði hundrað og þrjátíu þúsund krónur fyrir hann fyrir fimm ferðir í kringum tuttugu og sjö þúsund krónur þá ferðalagið fyrir tólf ára barn hvaða fólk Jóna heldur þú að þurfi mest á því að halda að sækja þjónustu í höfuðborgina í raun allir íbúar sem hafa eitthvað til höfuðborgarinnar að sækja

hún er oftar en ekki hér þannig ég myndi segja að vel flestir íbúar hafa eitthvað hingað að sækja og vilja gjarnan sækja þá hluti hingað en vegna kostnaðar þá oftar en ekki annað hvort sleppa menn því eða menn setjast upp í bíl og taka þá mun lengri tíma í að sækja hana

er hægara sagt en gert nú til dæmis rofnaði

þið þurfið þá að reiða ykkir enn frekar á flugið og og hvað með til dæmis fólk sem þarf að sækja sértæka læknisþjónustu við vitum það öll að langmestur hluti af sérfræðiþjónustu í lækningum er hér fyrir sunnan þannig það er meðal annars eitt af því sem við höfum verið að benda á svona sameiginlega grunnþjónustu okkar það var dæmi um daginn

um aðila sem missti missti fingur skaddaðist á hendi og hann var kominn í átján flugferðir til Reykjavíkur út af þessari aðgerð og samkvæmt Sjúkratryggingum Íslands þá þá ertu ertu með tvær ferðir niðurgreiddar á ári og hann hefur samband samkvæmt þessari frétt við sjóðinn upp á að fá heimild fyrir meiri meiri niðurgreiðslu og hún fékkst fékkst ekki

áfrýjað og áfrýjunarnefnd komst að því sama af því þetta myndi ekki flokkast undir nægilega alvarlegt atvik þessi aðili samkvæmt fréttinni

endaði þrjátíu sinnum til Reykjavíkur til að laga þetta manni finnst þetta hálfgert djók

fólk úti á landi hafi ekkert við við það að gera að láta laga á sér fingurinn eða hafa almennilega hendi til þess að vinna ég veit þetta er ýkt dæmi en svona er samt raunveruleikinn Iceland

væru nettilboð og það væri auðvelt að finna ódýr flugfargjöld ef menn

því það væri rækilega merkt á heimasíðu hvað segið þið ég er ekki alveg sammála honum Árna hvað það varðar þar sem hann var að tala um að það væri auðvelt að finna

er bara alls ekki það sem neytandinn sem er að kaupa flug hjá þessu fyrirtæki er að finna á sínu skinni vissulega er hægt ef þú grúskar inni á netinu að finna þessi flugfargjöld en vandamálin eru þau og hann svaraði því svolítið sjálfur í gær að

markaðsdrifið fyrirtæki sem setur þá hæstu verðin á þeim tíma sem notandi þarf kannski helst að nota

ódýr og koma til baka á sunnudegi þar sem

fjölskyldan eða þú vilt nýta helgina eða meðal annars um páska eða jól eins og eins og hún Edda Óttarsdóttir minntist

kerfi eins og það er sett upp það er ekki að nýtast okkur sem íbúum úti á landi sem þurfum að nota þetta sem almenningssamgöngur það er alveg ljóst við erum og víða á landsbyggðinni þar sem eru

kannski landsvæði sem nemur á milli sextíu og sjötíu þúsund íbúa sem eru á þessum svæðum í kringum þessa velli af þrjú hundruð og þrjátíu þúsund íbúum Íslands en komið þið oft inn í vélar þegar þið eruð að fljúga á milli sem eru tómar og það hefur ekki verið boðið upp á neitt tilboð eða neitt slíkt sumar sögur koma upp eins og dýrt innanlandsflug og auðvitað veit maður að að skoða það allt saman en það eru svona sögur af því að menn hafi verið inni í vélum og sagt heyrðu rétt upp hönd sem fékk

þetta var náttúrulega þannig og það hefur breyst og þess ber að geta að fyrir nokkrum árum síðan þá sást ekkert það var kannski auglýst sjö til átta þúsund króna flugfargjald þú gast ekki séð hversu mörg slík sæti voru í boði og það gagnrýndum við meðal annars að það væri ekkert gastu auglýst eitthvað sem mögulega var það var tekið á því og núna sérðu flipa þegar þú ferð og ætlar að bóka og þá getur þú séð

og það er reyndar mjög algeng tala á í flugi frá Reykjavíkur til Egilsstaða í þessum sjötíu sæta vélum sirka þrjú flug en þú hefur verið í samstarfshóp atvinnuþróunarfélaga hefur skoska leiðin verið nefnd til sögunnar og þið hafi talað fyrir henni

tvö ár já við höfum talað fyrir henni neytendur upplifa þetta sem sem kostanaðasaman ferðamáta og veigra sér við að nota hann og þessi kynning á þessari skosku leið er bara til þess að koma með einhverjar hugmyndir að lausnum í stöðunni

vel í Skotlandi byggir á

ákveðið ákveðið afsláttarkerfi sem snýr að íbúum á landsbyggðinni til þess að jafna aðstöðumuninn á því að mikið af þjónustu er eingöngu í boði á höfuðborgarsvæðinu þessi samstarfshópur er núna búinn að vera að undirbúa undirbúa þetta samtal áfram

og í miklum samskiptum við Skotland til þess að fá meiri upplýsingar og geta rætt þetta á einhverju skynsömu eða þörf sem menn hafa að sækja til borgarinnar það getur verið jarðaför frænda þíns eða eða skírn eða þá

að fara á tónleika með uppáhaldshljómsveitinni þinni eða hvað svo sem annað sem almennt er ekki í boði úti á landi en er í boði hér þar sem að massinn er af fólki sem er á höfuðborgarsvæðinu í dag og sífellt fleiri eru að flytja til Reykjavíkur hverju myndi þetta skila ég held að

skila rosalega miklu mér mér sem íbúa úti á landi finnst vanta

og það er rosaleg skekkja í gangi alveg sama á hvaða tölur þú horfir fólk hrúgast suður og fækkar því nánast í öllum öðrum landshlutum og ef menn vilja breyta þessu þá þurfa menn að hlusta á fólk hvað það er sem vantar og það er þetta aðgengi og innanlandsflugið tengir þetta allt saman þó ég hafi verið að punda hér aðeins á flugfélagið og annað slíkt þá þurfum við samt að vinna þetta með þeim og ég held þetta sé mjög gott fyrir þá líka að koma upp einhvers konar svona kerfi því eins og staðan er í dag ég horfi á þetta þannig að þetta er eitt af því mikilvægasta sem þarf að vera til staðar svo maður geti séð sjálfan sig búa á Austurlandi til framtíðar en svo segja sumir bara að flugfélagið vanti samkeppni og ef það kæmi eitthvað sterkara flugfélag inn á markað þá myndu verðin lækka sko það kosta ákveðna kosta ákveðna peninga bara að reka þennan grunn strúktúr sem er til staðar í dag og ég er ekki viss um að landsvæði

Vestfirði með með sex þúsund og fimm hundruð íbúa eða Austulandið með tíu þúsund þrjú hundruð íbúa beri tvö flugfélög sem eru að keppast um hlutina

tuttugu árum og það

fór ekki vel það er reynslan einmitt að það fór ekki vel

takmarkanir á þeim markaði sem við erum í dag og hann ber ekki í rauninni þessa samkeppni sem hann er alltaf að bíða eftir að komi þess vegna þurfum við að finna einhverjar aðrar leiðir til þess að leysa málin vegna þess að við getum ekki búið við það að fólk hálfpartinn gefist upp á því að

nýta þennan samgöngumáta til þess að sækja það sem tuttugu og

aldar fólk vill sækja til höfuðborgar sinnar já en þið eruð bæði komin hingað til þess að vera á ráðstefnu um þessi mál á morgun hvað verður á að ræða innanlandsflug sem almenningssamgöngur á málþingi á morgun á Hótel Natura klukkan eitt og þar er meiningin að fara aðeins í gegnum

þessi atriði og sérstaklega þá þessa skosku leið og það kemur sérfræðingur frá Skotlandi frá þróunarstofnun sem starfar á á

Skotlands og

hvernig reynsla þeirra er af þessu ásamt því að Ívar og ég og fleiri ræðum um að finna á því einhverjar viðeigandi lausnir já örstutt í lokin mér finnst eins og það sé svona

komið að þolmörkum hvað þetta varðar er verðið að hækka óeðlilega mikið Árni Gunnarsson vildi ekki meina það í gær nei ég heyrði alveg hvað hann sagði og það getur vel

er bara að verðið hefur alltaf verið of hátt og er búið að vera það lengi ég flutti austur núna aftur árið tvö þúsund og tólf og síðan þá hefur verðið verið hátt ég hef verið að tala um þetta og reynt að benda á þetta síðan þá og það segir sig sjálft að borga fjörutíu og átta þúsund krónur fyrir flug sirka aðra leið til Reykjavíkur almenningur hefur ekkert efni á því fram og til baka fólk hefur bara ekki efni á því og því þarf að breyta og ef menn vilja það þá er skoska leiðin til og þá vona ég að þeir stjórnmálamenn sem hafa einhvern áhuga á byggðarþróun mæti á morgun og kynni sér þetta

hótel Natura klukkan takk sem tekur við núna gott kvöld menningin verður á slóðum alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík sem er jafnframt frumraun leikstjórans Hlyns Pálmasonar í fullri lengd við fengum leiðsögn um kalda veröld

myndin fjallar um bræðurna Jóhann og Emil sem vinna við

og háir baráttu

þessi vöntun á ást ég kalla þetta stundum

kannski deili vatninu ég finn fyrir

eru mjög hrifnir og

mér finnst mikilvægt að vera sannur sjálfum sér eitthvað verk sem er upplifun og það finnst mér mjög mikið

það er ákveðin upplifun og það finnst mér mikilvægara heldur en einhver boðskapur

þess vegna finnst mér mikilvægt að þegar maður gerir mynd að hún sé opin og einstaklingurinn sem kemur inn í bíóið og sér hana það er eiginlega hann sem

og gerir hana aðalleikari myndarinnar elliott Crosset Hove hlaut verðlaun í flokknum besti leikari fyrir hlutverk sitt í Vetrarbræðrum er áberandi mikið er um lýsandi umhverfishljóð sem

gegna mikilvægu hlutverki það sem okkur langaði með hljóðinu var að gera að hljóðið átti ekki að gera það sama og og myndin okkur fannst eins og hljóðið væri hið innra og myndin

hljóðið átti ekki að gera það sama og myndin þannig

vel í gegnum myndina en mig langaði að hljóðið væri mjög

vera ákveðinn karakter í myndinni vetrarbræður er fyrsta kvikmynd Hlyns í fullri lengd en eftir útskrift úr Danska kvikmyndaskólanum vann hann stuttmyndirnar málarann og sjö báta framhaldið er bara að reyna að fylgja

reyna að

erum við að undirbúa næsta verkefni sem og heitir hvítur hvítur dagur skúlptúrar hans eru í aðalhlutverki í heimildarmyndinni a

sem er sýnd á þessa dagana Jóhann er kominn hátt á en vinnur enn að list sinni á búgarði í Texas í Bandaríkjunum Bergsteinn hitti leikstjóra myndarinnar Jóhann

margar viðurkenningar á löngum ferli og var meðal annars fulltrúi Íslands á árið nítján hundruð níutíu og þrjú lunganu af starfsævi sinni hefur hann varið vestur í Bandaríkjunum lengst af í Flórída þar sem hann var prófessor í myndlist en um aldamótin fluttist hann á búgarð í Texas þar sem hann vinnur enn að risavöxnum skúlptúrum sínum það var þar sem leikstjóri myndarinnar

rakst á hann fyrir tólf árum síðan